<hesitation> Sakafo ndreo Italiany àby io izen̈y tiàko tiako parapôro amy ndreo meksikana àby fôtony za kôfa mandeha amy toeram-pihinana ireo mandafondafo pijà àby io. Maro izen̈y sakafon-dreo Italiana tsara oe tsironany ndraiky karaKarazan̈y.